Boina. Bea iau tavangun i malana, a magit nina iau mainge pi na ian ia, iau, vana ura rapia iau <hesitation> kapa ra umana vudu, iau tun paia, namur iau kuk ra ketel, pia, ina momo na ti me. Na kaugu, na ra magit iau mainge pina ie-ienia ra malana na pi dari pina vongor iau, tar tanam ra bung nam ina laun ruk tar tana. Nam ra ina vatang mule ba a vudu, ina tunia, ma, a, ina momo na ti me. Boina.